मुइलाइ चाइ सस्तो रक्सि भन्दा महङो रक्सि पिउनु मन परन्छ क्या कि भने पछा महङो रक्सि मा प्रयोग भया समाग्रि हरु अलिकति निका ले हुनान, जै ले शरिर लै अलिकति भया ले कम घाटा नोक्सानि ले कम गरन्छ । यो सस्तो रक्सि मा कुइएको, सडेको, गलेको कुरा हरु राख्या हुनान जै ले गर्दा झादापखाला लाग्द्या, लिभर खराब हुने, पेट दुख्द्या, टाउको दुख्द्या, रिङटा लाग्द्या जसा बडी कार्यक्रम हुनान तबै मुइलाइ महँगो रक्सि मन परन्छ ।